टोपी के प्रकार कुछ ये है। हैट, टर्बान हैट, क्रिकेट हैट, बेस बॉल टोपी, हार्ड टोपी। हार्ड टोपी कंस्ट्रक्शन के काम में उपयोग में आयल। सर्कस दिखाए बर टॉप हेट के उपयोग कर थे। खाना बनाए बर चीफ हेट के उपयोग कर थे।